फुंनि समखौ नों माबोरै हगार हरो?

समाजारि बिजोङा बर' समाजखौ जौगाहोदों ना?

नों लाफा सायख' दाउखौ सिनायो ना?

नों देग्लाय मा मा आबाद मावनो लादों?

अनलाइनआव नों सानफ्रोमबो मा खालामो?

नों बाथौ आर'जआव मा मा सानखालि थाङो?

नों सम' ओंख्रि संनो रोंगौ ना?

नोंनि अमा फिसिनाया देरबाय ना?

नों सानफ्रोमबो दोहोरोम बिजाब फरायोना?

अखा गैयाब्ला माइ आबादखौ नों माबोरै मावो?

नों रंजानो थाखाय बबेयाव थाङो?

बेलासियाव बेरायग्लांग्रा नोंनि सुखुनाय जायगाया मा?

नोंस्रा माइ मारा होखांबाय ना?

नों अनद्ला ओंख्रि संनो रोंगौ ना?

नोंस्रानि नआव माबेसे मोसौ दं?

नों फानफेवालि दाउनि सल'खौ मिथिगौना?

सम मोनोब्ला नों बहा थाङो?

नों बागुरुम्बा मोसानो रोंगौ ना?

नों एमाव देनो रोंगौ ना?

दिनै मैथाजों ना फिथिख्रिजों संनो नामा?

गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगाया बबेयावमोन?

नों बर'नि दामजु खाम, सिफुं , सेरजा बबेखौ दामनो रोंगौ?

बैसागु सफैब्ला नों मा खालामो?

नों नाफाम देनो रोंगौ ना?

नों जोंहानाव ओंखाम गोरलै जानो फैनो हागोन ना?

जियानो जा, नों दा बहा थायो?

गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरबाय ना?

नों मैगं लाब्रा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो ना?

नोंस्रा दिनै मा ओंख्रि जाखो?

नों मोसौजों हाल एवनो रोंगौ ना?

नोंनि आर'नाइ दानाया हाबाय ना?

नों ना गुरहैनाया बेसेबां मोनबोखो?

नों बर'नि जोबथा राजानि मुंखौ मिथिगौ ना?

जियानो जा, नोंनि जानबुं नम्बरखौ मोनगोन नामा?

नों देग्लाय मा मा मायनि आबाद मावदों?

नों दायना दायनि रायनायखौ फोथायो ना?

नों बेदरारि खाजाखौ ना मैगङारि खाजाखौ मोजां मोनो?

नों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव थाङो ना?

नों अमा-नारजि ओंख्रि जानो मोजां मोनो ना?

नों गायखेर लोंनो मोजां मोनो ना?

नों जेखाइ खबाइ हेबनो रोंगौ ना?

दैज्लां बोथोराव नों मा मावना थायो।

फोरबो थिलियाव बेरायहैब्ला नों मा जामु जायो?

नों सरासनस्रायै मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो?

बर' समाजाव इन्टारनेटनि बाहायनाया बांदोंना?

नों बर' खन्थाइ फरायनो मोजां मोनो ना?

नों माइब्रानि जौ बिदै लोंफेरबायना?

नोंनि सुखुनाय जायगायाव नों बेसे गोबाव थायो?

गोजां बोथोराव नों अर सायो ना?

नों साख्रि ना फालांगि मावनो सानदों?

नोंनि सुखुनाय फुंनि जामुवा मा?

नों खेरादाफिनि मैगं जानो मोजां मोनो ना?

नों दासान्दि मा खामानि मावनानै दं?

दिनै लाफा खारै ओंख्रि संनो नामा?

नों बर' सावथुन नायनो मोजां मोनो ना?

नोंनि गोथार जुलिखौ माब्ला खुंनो लाखो?

जियानो जा, न'आव गथ' गथायफोरा माबोरै दं?

देग्लाय नों हिसानाव मा मा जि दाखो?

मा आगरनि दख'नाखौ नों साबसिन मोनो?

नों दाउ खख्लिंनि सोमोन्दै मिथिगौ ना?

नों बर' गामसा गानना मोजां मोनो ना?

मागो समखौ नों माबोरै हगारो हरखो?

नों आमथि सुवा समाव बबेयाव आलासि जाहैगोन?

नों सबाइजों दाउला खासि ओंख्रि मोनजाफेरबाय ना?

लोमजाब्ला नों सोरनि खाथियाव थाङो, डक्टर ना अजा?

ए आइ नि मददजों नों मा मा मावो?

नों मानि थाखाय बिरोंदामिनखौ बाहायनो लुबैयो?

अख्रांनि गाबा मानो खाइमा?